أحب أطلع مكان هادي, مع نفسي أتمشى على البحر, أتمشى لمسافات طويلة, ممكن كمان أجري, ممكن أروح عالجيم, <hesitation> ممكن أشتري لنفسي حلا, ممكن يعني أقرا كتاب, أسمع بودكاست, أهم شي أروق عن نفسي.